أول حاجة بنولي نقوله <hesitation> ابعد عن الشاشات قبل النوم بحيس ما تسهرش يعني وتصحى تفيق مت- متبكر، وبعدين بنقوله اعمل روتين بحيس نام بدري بتصحى بدري وتصحى مستيقظ من م- نشيط يعني، وأهم حاجة ما تتعرضش للشاشات قبل النوم يروح عليك وقت طويل يعني.